මම විදේශ නඟරයක <hesitation> අතරමං වූ සංචාරකයෙකු නම් <hesitation> මාර්ගය සොයා ගන්න <hesitation> ලොකු පරිශ්‍රමයක් දරන්න සිද්ද වෙනවා. මුලින්ම මගේ ජංගම දුරකථනය හෝ <hesitation> තාක්ෂණික උපකරණයකින් <hesitation> මම සිටින ස්ථානයේ සිට <hesitation> මම නවාතැන් ගන්න ස්ථානය <hesitation> සිතියමකින් සොයා ගන්නට මම <hesitation> කටයුතු කරනවා. <hesitation> වර්තමානයේ තාක්ෂණය ඉතා දියුණු නිසා <hesitation> ඒක ගොඩක් ලොකුවට <hesitation> අමාරු වෙන්නේ නෑ. <hesitation> තවත් ආකාරයකින් මම <hesitation> එම නඟරයේ <hesitation> මට හමුවන <hesitation> කිසයම් වූ කෙනෙකුගෙන් <hesitation> මට අවශ්‍ය ස්ථානය පිළිබඳව <hesitation> දැනුවත් වීමක් <hesitation> ලබා ගන්නවා. ඉතින් <hesitation> මම <hesitation> නවාතැන් ගන්න <hesitation> නවාතැන් පළට <hesitation> දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දීමෙන් හෝ <hesitation> නැත්නම් මේ රට තුළ පවතින <hesitation> ප්‍රවාහන <hesitation> සේවයකින් <hesitation> මට අවශ්‍ය කරන <hesitation> ස්ථානයට <hesitation> යන්න මම කටයුතු කරනවා.